طريقة كيف ندير <hesitation> أكلتي المفضلة، أول شي أكلتي المفضلة أنا البيتزا، اللي هي عبارة عن إنا نعجن العجينة الخاصة بالبيتزا، وندير صالصة متاعها ونخلي العجينة تخمر بعدين نطرحها في طاجين، ونحط عليها صالصة والأجبان والزيتون والطن، ونحطها في الكوشة وهيكي تكونا طيبت أحلى بيتزا، وهادي ط- أكلتي المفضلة.